اكتر مهارة نفسي أتقنها ، المهارات المالية لإنه <hesitation> بجد الشخص اللي عنده المهارات إن هو يقدر يستثمر فلوسه كويس ويعرف <hesitation> يزود من دخله ويعرف يستثمر فيها بقى ويعرف الاستثمارات المالية والحاجات المالية دي كلها بجد ناجح ف حياته جدا فبجد يعني نفسي أتمنى يكون عندي المهارة دي